Ndayaanza lusoso sichila nibo nilyo losakhusia nilo nimenyerangamo kechila amundu sonyala khuchaya isiri iyo ochie olikhupe khusiri indi tawe khuchame khubola ilugha yefwe sichila ni yo yakhuebulusamo nakhulerwamo mala niyo khumenyelamo ilugha iyo inyala khukhuonekasia abundu noba nobiranga abundu abandu bakhupanga nemba ukhupangwa omundu wuwo nalio anyala khukhuonea mala khandi oluluya lulo lubola sichila abakofu ba khale ni ya lugha yabanumishilanga khutukha esaino kho lutsoso ne elugha ne kholo endayi ne elugha endayi kachira ndaiyanza sichila nendebulwamo niko menjeramo mala yandosia ala ni shamanyile binji tawe abasakhulu ba khale nibo bamanyale ebindu binji khukhuyomba lakini nchia khumundu mutukhu nomueleza shingali anyala khukhubola shinga shiye kholekha oranha ushikhole mobichiaki mpaka khumalila oluluhya lukhonya kata abana babo ba webula bachia khusikuli ni banbwa shindu banyala khubaa abanga ba kujiba kho ululomolomo luno no olulayi kenyakhana alayanze kenyakhana uliokhoene sichila niyo shibuli sindu khubulamu bubwo aolanda taa khu luswahili nomba uenda khu. Khuilomolomo lundi sichira abandu babola tawe khuchame ekhole eluga yetu neindayi sichilone istamka abandu bakorwa beekela khunula khuiwe bosi onyola babolanga khe elugha ya oluluhya ne indayi inyala khukhuolokosia abundu inyala khuchira amanya eshindu shia omanyire tawe niba watarajianga nourisire khumundu undi nenyora aah ndamanya ne omuluhya ano uleika khuye ndamanga kila shindu khubirira khuye.